כ'האב קיינמאל נישט געהערט פון פאר דעם ס'זאל זיין א שאלה צו מ'מעג ניצן חיות <hesitation> פאר אזויווי אין א זו, נאר פאר הנאה צו האבן פון זיי <hesitation> כ'מיין אז יא, ס'דארף נישט צו זיין נישט- ס'טוהט נישט זיי גארנישט וויי, מ'נעמט קעיר פון זיי און איך מיין זיי האבן אויך הנאה פון עס